اول سؤال بطرحه هو ويش اكثر شي تحبه في حياتك؟ هذا يساعدني اتعرف اكثر على اهتماماته واعرف شخصيته. والسؤال الثاني يكون وايش الاشياء إللى تحسها تحديات في حياتك؟ لإن هذا يخليني افهم كيف هو يتعامل مع الصعوبات ويوضح لي شخصيته اكتر